Nisy fisondrotan-karama hono ianao, mahafinaritra kosa zany ah! Ahoana ny paika nahavitanao an'izany, afaka mba tantaraina ah, afaka mba zarazaraina ah, zay ko mantsy mba te hanana fisondrotana karama koa, sady ilay debatsika ato an-tànana ato masiaka be tsy hay mintsy hoe inona ny zavatra tena ilainy, raha ohatra hoe mety aminao de mba toroy hevitra ny zandry kely eh!